yfirlýsingar um hugsanlegar málshöfðanir ganga á víxl í

fyrrverandi framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar viðurkennir að hafa gengið of langt í samskiptum stefnt er að því að endurræsa kísilver United Silicon eftir tvö ár stjórnarformaðurinn telur ekki að skoðanir íbúa breyti þeim áformum rúmum milljarði meira kostar að laga verksmiðjuna en talið var Spánverjar hóta að greiða

e s b og Breta verði ekki tryggt að þeir geti beitt neitunarvaldi um framtíð

fer til Brussel á morgun til að ræða nánari útfærslu samningsins skotveiðimenn vonast eftir nýjum reglum um rjúpnaveiðar næsta haust þar verði horft til sveigjanlegra kerfis en verið hefur og reynsla annarra þjóða meðal annars höfð til viðmiðunar skrín með

Seyðisfjarðar í dag í fylgd munka kaþólska kirkjan fagnar um þessar mundir fimmtíu ára afmæli biskupsdæmis á Íslandi

Áslaug Thelma Einarsdóttir ætlar að krefja Orkuveitu Reykjavíkur um bætur vegna uppsagnar hennar hjá fyrirtækinu Orkuveitan íhugar að höfða mál á hendur eiginmanni hennar vegna tilraunar til

skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um vinnustaðarmenningu hjá Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélögum var kynnt í gær

fram að uppsagnir tveggja stjórnenda hjá Orku náttúrunnar hefðu verið réttmætar Áslaug Thelma Einarsdóttir fyrrverandi forstöðumaður hjá Orku náttúrunnar bar Bjarna Má Júlíusson þáverandi framkvæmdastjóra fyrirtækisins þungum sökum eftir uppsögn hennar hjá fyrirtækinu í framhaldinu var Bjarna Má sagt upp Sigurður g Guðjónsson lögmaður Áslaugar Thelmu sendi Helgu Jónsdóttur forstjóra Orkuveitunnar bréf í morgun þar segist Sigurður telja að uppsögn Áslaugar Thelmu hafi verið ólögmæt þessu hafnar Helga í svari til

Sigurðar og vísar þar í brot úr skýrslunni sem ekki hefur verið birt opinberlega

hafi verið réttmæt Sigurður sagðist í samtali við fréttastofu í dag ætla að ræða við stjórnendur Orkuveitunnar um uppsögn Áslaugar Thelmu og greiðslu vegna hennar skili þær viðræður engu sé hugsanlegt að Áslaug Thelma höfði mál á hendur fyrirtækinu

hvort ástæða sé til að leggja fram kæru á hendur Einari Bárðarsyni eiginmanni Áslaugar Thelmu

tilraun til í bréfi til fyrirtækisins Bjarni Már fagnar því að staðreyndir málsins séu komnar fram málið hafi hins vegar skaðað mannorð hans

ljótar ásakanir þegar borið er á fólk að

sitt kynferðislegu áreiti og maður á að taka hart á slíku þegar það er borið fram eins og skýrslan hefur sagt á röngum forsendum það sé bara rangt er að láta dæma slík orð dauð og ómerk og ég tel að skýrslan hafi gert það þannig að ég sé enga ástæðu til þess í sjálfu sér Bjarni Már viðurkennir þó að hafa gert mistök í málinu og verið full opinskár í samskiptum talaðir þú um að Áslaug Thelma hafi blikkað sig upp í launum líkt og kemur fram í skýrslunni sko ég ætla ekkert að fara í einstök efnisatriði

grein þar sem kom fram að hjólreiðar bættu kynlífið voru það mistök já það var

en

að ég hef alltaf hvatt starfsfólk

og mér fannst þetta hvatning og fyrirsögnin var eruð þið klárar í WOW ið og þetta voru þær sem höfðu hjólað með mér í WOW keppninni áður

ekki viðeigandi í minni stöðu og ég sendi afsökunarbréf fyrir sex mánuðum rúmum milljarði meira kostar að bæta úr kísilveri United Silicon en áður var talið meðal annars vegna þess að

þóttu of ljótar vonast er til að hægt verði að gangsetja verksmiðjuna haustið tvö þúsund og tuttugu og stjórnarformaðurinn sér ekki fyrir sér að skoðanir íbúa breyti því dótturfélag Arion banka áætlar að verja þrjátíu og fjórum milljónum evra jafnvirði fjóra komma átta milljarða króna í úrbætur á kísilveri United Silicon í Helguvík vonir standa til að hægt verði að gangsetja

haustið tvö þúsund og tuttugu fyrri áætlun gerði ráð fyrir minni kostnaði tuttugu og fimm milljónum evra jafnvirði þriggja og hálfs milljarðs munurinn skýrist

af því að ákveðið var að bæta starfsmannaaðstöðu og meðal annars ábendingar frá íbúum Reykjanesbæjar um að þeim þyki ásýnd verksmiðjunnar vera ljót og meðal annars bent á geymslur

fyrirtækisins á á hráefnum og við erum einfaldlega að hlusta á þá gagnrýni og bregðast við henni en borgar sig að leggja út í allan þennan kostnað já það gerir það svo sannarlega eftirspurnin eftir þessum málmi er að stóraukast og verðin hafa verið

að hækka sem því nemur til stendur að reyna að að selja fyrirtækið þegar búið er að tryggja að skipulagsvinna og úrbætur séu komnar í rétt ferli Þórður býst því ekki við

að þessi milljarðakostnaður lendi allur á Arion banka nei ég á nú síður von á því að þessi kostnaður lendi á bankanum áhugi fjárfesta á kaupum á fyrirtækinu er er þannig að ég á

að það verði bankanum tiltölulega auðvelt að selja verksmiðjuna þegar þessir þættir eru allir komnir á hreint á morgun verður íbúafundur um málið í Reykjanesbæ en hvað ef íbúar leggjast alfarið gegn því að verksmiðjan verði gangsett á ný verður samt haldið áfram Þórður bendir á að unnið sé eftir ákvörðun Umhverfisstofnunar um hvað þurfi til að fólk verði ekki fyrir ama þannig að ég á nú ekki von á öðru en

og önnur fyrirtæki erlendis minnst fjörutíu eru látin og yfir áttatíu særð eftir sprengjuárás í Kabúl höfuðborg Afganistans í dag ráðist var á hóp klerka sem komu saman til að minnast fæðingardags spámannsins Múhameðs allt bendir til þess að árásarmaðurinn hafi komist inn í samkomuhúsið og sprengt sjálfan sig í loft upp í hópnum engin hryðjuverkasamtök hafa enn lýst ábyrgð á hendur sér fyrr á þessu ári sögðust samtökin sem

kenna sig við íslamskt ríki hafa staðið fyrir álíka árás á hóp klerka þar sem fjórtán létust samherjar á Norður Írlandi sem verja stjórn hennar falli

sátu hjá við atkvæðagreiðslu í þinginu í gærkvöld þeir segja að drög að samningi um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu bæði við þá og kjósendur það er sótt að úr öllum áttum samherjar hennar í lýðræðislega

á Norður Írlandi sem ver meirihluta May falli í breska þinginu sátu hjá þegar atkvæði voru greidd um fjárlög í gærkvöld aðalástæðan er sú að May hafi svikið loforð um að Norður Írland fengi sömu meðferð og önnur ríki innan Bretlands í samningi um útgöngu úr Evrópusambandinu umræða um vantraustsyfirlýsingu á

að fjara út en samþykki fjörutíu og átta þingmanna þarf til að hún verði tekin fyrir fylgjendur Brexit innan flokksins sögðu á blaðamannafundi í morgun samningsdrögin séu langt frá

hugmyndum meirihluta Breta um útgöngu

tekist á um framtíð eftir Brexit

gíbraltar er undir yfirráðum Breta en Spánverjar hóta að segja nei verði ekki tryggt í samningnum að þeir geti beitt neitunarvaldi varðandi framtíð

vísindagögn til að hægt sé að telja endurheimt votlendis með í loftslagsbókhaldi Íslands þótt megnið

hérlendis losni frá framræstu landi gróft mat er að sjötíu og tvö prósent losunar gróðurhúsalofttegunda hérlendis komi frá framræstu landi endurheimt votlendis sem stöðvar þessa losun telst þó ekki inn í loftslagsbókhald Íslands til að uppfylla skilyrði Parísarsamkomulagsins nema að mjög takmörkuðu leyti þetta er þessi lífræni jarðvegur votlendisins smám saman þegar er búið að framræsa það þetta er sem sagt efnið sem er verið að reyna að bjarga þegar við erum að endurheimta votlendi bleyta allt upp aftur þannig að það rotni ekki þó eru til alþjóðlegir staðlar sem útreikningar hafa miðað við ég held ekki að þessir staðlar hentugir fyrir íslenskar aðstæður við höfum

hér og mjög tíð eldgos þannig að Mýrarnar hér á landi eru steinefnaríkari en í öðrum löndum þær fá mikil

efni sökum og líka frá þessum stóru auðnum sem við höfum í landinu það hefur mikil áhrif á kolefnisbindingu þannig að eins og er þá vitum við kannski ekki alveg nákvæmlega hversu mikið þær binda og hversu mikið þær losa ég held að það en við þurfum klárlega frekari rannsóknir á því ef menn hefðu farið af stað með svona mælingar einhvern tímann fyrir einhverjum áratugum þá ættum við í mjög litlum vandræðum vandræðum í dag með að segja

fyrir um hvað er að gerast í okkar vistkerfum varðandi gróðurhúsamál okkur bara vantar alveg stórkostlega að leggja áherslu á svona langtímarannsóknir þær bara hafa ekkert verið inni á radarnum hjá hjá stjórnvöldum nánar er fjallað um málið í kveik í kvöld strax eftir Kastljós og menningu innflutningur á fersku kjöti er enn bannaður á Íslandi rúmu ári eftir að dómstóll EFTA komst að þeirri niðurstöðu að það brjóti í bága við e e s samninginn herða þarf reglur um eftirlit með matvælum bæði innfluttum og íslenskum svo hægt sé að leyfa innflutning forsaga málsins er sú að árið tvö þúsund og fjórtán krafðist fyrirtækið ferskar kjötvörur skaðabóta eftir að því var bannað að flytja inn ferskt nautakjöt frá Hollandi tvö þúsund og sextán komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu með

hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA dómstólsins að lögin brytu í bága við e e s samninginn Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu fyrir rúmum mánuði síðan Brynjar Níelsson er formaður nefndar sem ráðherra kom á fót til að bregðast við dómi EFTA um sama mál sem féll í nóvember í fyrra menn eru búnir að vera að vinna í þessu máli alveg frá

dómur EFTA dómstólsins

sem er auðvitað verið að gera er að bregðast við þessum dómi en að reyna að tryggja um leið vernd og öryggi matvæla þá segir Brynjar að Guðlaugur Þór Þórðarson ætli að ræða við Evrópusambandið um svokallaðar viðbótartryggingar það var sótt um í júlí viðbótartryggingar vegna

til e s b og ráðherra mun auðvitað fara þangað og reyna að ná samkomulagi um það og síðan er verið að reyna að smíða reglur í kringum aukið eftirlit með kampýlóbakter sem auðvitað gilda jafnt um íslensk íslensk matvæli

og erlend slíkar tryggingar gera stjórnvöldum kleift að krefjast vottorða um að tilteknar afurðir séu lausar við salmonellu í skriflegu svari frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu segir að til þess að heimila innflutning þurfi að gera breytingu á lögum um dýrasjúkdóma

og varnir gegn þeim hvað er það nákvæmlega sem er verið að breyta í þessum lögum sem mun

er auðvitað verið að auka eftirlit og sýnatöku væntanlega þar með með kampýlóbakter og svo að það sé frekari tryggingar þannig við séum ekki að fá inn kjöt

ráðuneytinu verður frumvarpið lagt fram á Alþingi í febrúar Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra og formaður Framsóknarflokksins segir það raunverulega hagsmuni neytenda í landinu að koma í veg fyrir innflutning á fersku kjöti hingað til lands staða Íslands sé einstök þótt önnur umræða um fjárlög næsta árs ráði lögum og lofum í þingstörfum þessa dagana og hún stóð til klukkan að verða hálfeitt í nótt þá

var gefinn tími fyrir óundirbúnar fyrirspurnir á Alþingi í dag aðeins þrír ráðherrar sátu fyrir svörum og af sex fyrirspurnum var fimm beint til samgöngu og sveitarstjórnarráðherra varaformaður Viðreisnar ræddi við ráðherra sem jafnframt er formaður Framsóknarflokksins

um neytendamál og þau áform Framsóknarflokksins að styðja áfram bann við innflutningi á fersku kjöti

uppi matvælaverði í landinu um það vill Framsóknarflokkurinn standa vörð afstaða formanns Framsóknarflokksins til landbúnaðarins er alveg skýr hann segir Ísland í einstakri stöðu landið í Evrópu þar sem

finnist með sýklalyfjum

ekki megi fórna lýðheilsu fyrir sérhagsmuni og því miður háttvirtur þingmaður er staðan sú að sérfræðingar sem þekkja þetta gerst segja að árið tvö þúsund og fimmtíu ef áfram heldur sem horfir þá munu tíu milljónir manna deyja af völdum þessa eða jafn margir og krabbameins þetta eru raunverulegir hagsmunir neytenda í landinu málið í Kastljósi og rætt við Karl g Kristinsson

og Ólaf Stephensen

Íslands sér fram á betri tíma með nýjum reglum um rjúpnaveiðar sem hann vonar að taki gildi næsta haust núverandi kerfi sé úr sér gengið veiðin sé orðin sjálfbær og nauðsynlegt að taka hér upp kerfi til framtíðar í stað þess að byggja á sífelldum skyndilausnum núverandi kerfi við stjórnun rjúpnaveiða er af mörgum talið hafa gengið sér til húðar nú má veiða rjúpu í þrjá daga í senn frá föstudegi til

sunnudags í fjórar til fimm vikur þá skiptir ekki máli hvernig veðrið er til dæmis

í haust hafa margir veiðidagar farið forgörðum þess vegna þá þykir ekki gott að stefna fjölmörgum veiðimönnum af stað á sama tíma formaður Skotveiðifélags Íslands vill opna þetta frekar og fjölga veiðidögum gefa mönnum það frjálst að velja sér daga á einhverra vikna tímabili reynslan síðustu ár sýni

að sóknin ráðist ekki af fjölda veiðidaga menn fara einu sinni kannski einn tvo þrjá daga og þá skiptir í rauninni ekki máli þó veiðitíminn sé sextíu dagar eða fimmtán og á sínum tíma var veiðitíminn sextíu og átta dagar þannig að þó veiðitíminn núna verði

fimmta október til fyrsta desember eins og var tvö þúsund og fimm þá væri það samt samt niðurskurður um helming frá því sem var stefnt er að

því að tillaga frá Umhverfisstofnun um nýtt fyrirkomulag rjúpnaveiða liggi fyrir í febrúar og taki gildi næsta haust Áki segir horft til sveigjanlegra kerfis en verið

hefur og reynsla annarra þjóða höfð til viðmiðunar stefnt sé að víðtæku samstarfi allra sem eigi hagsmuna að gæta

rjúpan sveiflast á tíu ára fresti og náttúrulega með mismunandi skilyrðum þannig að það er ekki hægt að vera alltaf á hverju hausti að taka einhverjar ákvarðanir viku fyrir veiðtíma munkar ferðast nú um landið með hluta af

mikil eftirvænting á hafnarkantinum á Seyðisfirði í morgun það er ekki á hverjum degi sem heilagt skrín kemur til landsins með Norrænu og munkar frá Reyðarfirði og nunna frá Egilsstöðum voru mætt á svæðið ég er spenntur

sem komu með skrínið eftir tólf þúsund kílómetra ferðalag um Noreg Svíþjóð Finnland og Danmörku beinum heilagrar

og þessi er sá eini sem ferðast um heiminn heilög fæddist í Frakklandi árið átján hundruð sjötíu og þrjú hún varð nunna fimmtán ára gömul eftir að hafa gengið á fund páfa

og biskups til að fá að sverja eið svo ung hún dó úr berklum aðeins tuttugu og fjögurra ára gömul tuttugu og átta árum eftir dauða hennar

ekki síst vegna handrita sem úr varð sjálfsævisaga hennar Saga af sál helgidómurinn kom til Péturskirkju á Akureyri í dag og þar verður opið til miðnættis og óttusöngur í fyrramálið eftir það ferðast hann til Reykjavíkur Hafnarfjarðar Hornafjarðar og Reyðarfjarðar samtökin sjötíu og átta hlutu í dag viðurkenningu Barnaheilla

fyrir fræðslu félagsstarf og ráðgjöf um hinsegin málefni sem er sérstaklega sniðin að börnum og ungu fólki og fjölskyldum þeirra Barnaheill veita árlega viðurkenningu fyrir sérstakt framlag í þágu barna og mannréttinda á afmælisdegi barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er í dag viðurkenningin er afhent til að vekja athygli á Barnasáttmálanum og mikilvægi þess að íslenskt samfélag standi vörð um mannréttindi barna krakkar í Laugarnesskóla settust á þing í dag í tilefni af alþjóðadegi barna skipulögðu þingið og stjórnuðu umræðum hugmyndirnar sem kviknuðu verða að sögn krakkanna sendar til einhverra ráðherra Alex Lúðvík Kristinsson fulltrúi

er með þessa frétt í dag er alþjóðadagur barna þar sem börn ræða um mál sem brenna við erum að ræða um Barnasáttmálann hvað hafið þið verið að ræða bara alls konar geturðu gefið dæmi réttindi barna fá menningu og þannig um hvað hafið

hvað eru réttindi barna hvað þeim finnst mikilvægast og hvað þeim finnst að ætti að vera að ræða meira á þingi við erum að ræða við krakkana um alls konar mál og þeim líði vel við vorum með blað með öllum hugmyndum frá börnunum og vorum að ræða um hugmyndirnar

Barnasáttmálinn svona mikilvægur af því sum börn geta ekki lifað án

hans og hann hjálpar til í öllum heiminum hvaða réttindi finnst ykkur mikilvægust að allir krakkar eigi heimili og fái að ganga í skóla

sem munu skoða kannski reyna að bæta eða eitthvað það verður hæg austlæg eða breytileg átt bjart inn til landsins en víða skýjað við ströndina og þurrt að kalla átt gola eða kaldi og lítils háttar rigning norðvestan til síðdegis á morgun veður fer heldur kólnandi einkum um landið norðaustanvert Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum

er með íþróttafréttir kvöldsins Guðni Bergsson formaður k s í segir það ekki útilokað að

geti spilað á Laugardalsvelli í nóvember á næsta ári í undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu Holland tryggði sér síðasta lausa sætið í úrslitakeppni dugði ekki til í n b a deildinni í

yfirlýsingar um hugsanlegar málshöfðanir ganga á víxl í fyrrverandi framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar viðurkennir að hafa gengið of langt í samskiptum stefnt er að því að endurræsa kísilver United Silicon eftir tvö ár stjórnarformaðurinn telur ekki að skoðanir íbúa breyti þeim áformum rúmum milljarði meira kostar að laga verksmiðjuna en talið var Spánverjar hóta að greiða atkvæði gegn Brexit samkomulagi e s b og Breta verði ekki tryggt að þeir geti beitt neitunarvaldi um framtíð

fer til Brussel á morgun til að ræða nánari útfærslu samningsins skotveiðimenn vonast eftir nýjum reglum um rjúpnaveiðar næsta haust þar verði horft til sveigjanlegra kerfis en verið hefur og reynsla annarra þjóða meðal annars höfð til viðmiðunar

kom með Norrænu til Seyðisfjarðar í dag í fylgd munka kaþólska kirkjan fagnar um þessar mundir fimmtíu ára afmæli

á Íslandi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

næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf punktur is en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl